كفاش نثبت برنامج على تليفوني؟ ندخل البلاي ستور أو نختار لي أنا البرنامج اللي حاجتي بيه بعد أن أعملها تلى شرجمو، حكاية سهلة الحكاية متستحقش منتا برشا مجهود، أنا مش فاهمه، شو معناتها التثبيت في حد ذاتها إن أنا شنو المقصود بالتثبيت، أما هذه هي كيفاش ننزله البرنامج على الهاتف بتاعنا ومن بعدها مش لازم نفسخوه.